Jáfeŋɛ ŋna kaiɛ i jiifɛ wa ma pɛŋ ai to jáfeŋ fɛɛ. Kɛ kase gbi bee kambá mai, ɛȧ yaa ma wakɛ lɔɔ jáfeŋ mɛnu aa kpaoe, ɛɛ na wakɛ a alɔ muĩ ya mana kama wa? Kɛ ŋna a fɔ a yɛ ŋndɔ oo lɛimu muĩ nana keŋ sɔna, mu mua <hesitation> jáfeŋ mɛɛ bee mɔ ye a ya kipi, bɛmaã a toe mu booɔ muĩ kpai ya kɛ muã boo fii nu mu yaa usu. Soo lɛi mu ya na a la, mu kuŋ a be ya mɔ ye a yaa fɛma, a yaa sana nyia sina la woa, bɛmaã mu woa mu bɛ tona kaŋ mu <hesitation> mu bɛ keŋ pawaa wa bee na, mu bɛ keŋ pawa bee na, mu bee tona mu kuŋma keŋ, kɛ mu woa kambá saaɔ kambá a ganaa, mu mu kuŋma kaŋ sɔ saŋ mɛɛ mu fiiya a lɔ. Amu kambá ai <hesitation> fɛma lɔɔ kɛ mu mu kuŋ lɔɔ mu kuŋma kaŋɛ sɔa. Kɛmu lɔɔ mu ma ti kaŋ mu bɔ jáfeŋ beea. mu mu kuŋma kaŋ sɔa. amu kase gbi bee kambá mai kambá, mbɛ sɛɛsaa a bhii a kambá, ŋna tusakɛ kaŋ koe anda nu bee ŋnye, mbɛ tia lɔɔ sure, mbɛ a mai lɔɔ kɛmu lɔɔ ŋ kuŋ ŋna kaŋɛ sɔa. bɛmaã muĩ kpao kpao mɛɛ nu nu wa kɛ, abɔɔ hiŋi kapa bɛ ŋboo, jáfeŋ la tia ŋbooɔ mbɛ táa mbɛ feŋ mɛsɛɛ nu saŋ mbɛ a kaa, mbɛ to a mana wa haaŋli ai toa lɔ mbɛ ŋna leŋɛ nu mbɛ a nu maãkɛ. feŋ bee ŋna kaiɛ boo kɛ fiyabɔɛ bɛ nu, a kɛmu kambá ma a kɔwɛ, kɛ kambá i naã a kɔa, kambá a kɔe a yɛ ŋ kɔa. Bɛmaã hiŋi kambá a kɔɔ ŋna sɔ lɔɔ, hiŋi kambá a kɔ, ŋna a sɔɔ lɔ, hiŋi kambȧ a kɔ, a yaa maã ŋ nye. kɛ kambá ma a kɔ wɛ gbi, amu kambá ma i kɔe i bee kambá fosúu. Hiŋi feŋ bee i boo i be kambá foosu, kambá i mɔ gbi lɔ suma wakɛ, feŋ ma tie i boo i sii lɔɔ i kpasaŋ kambá a kambá yɛ i kɔ, koe bɛ kambá wa boo. Amu ai jɛɛ lɔɔ mu bɛ sáa kaŋ mu kaŋɛ bɛ bɔna, kaŋɛ nu bɔemu, musu mu ta mu keŋɛ la kaŋɛ bɛ bɔna, kɛ ko mu bɛ a <hesitation> koe ma, kaŋɛ bɔ bɔna muã fɔe a ye a bee kaŋɛ nyia. So kambá sáá kambá a ganáa lɔ mu bɛ ŋna kaiɛ mu ya maã lɛi gbi a kɛmu lɔɔ mu kuŋ mu kuŋma kaŋɛ sɔa muĩ tinu sina a koa, mu bɛ ŋna leŋɛ nu mu ti nu mu ya nu maãkɛ anu tinu, anda koie ká andɔ oo mu bá feŋ bɛ nii papa bɛ mu ba boo a <hesitation> kɛmɛɛ wa ma nii mu ye. A kɛmɛɛ wa ma woe. soo a bɛɛ- anu pɛɛ anu tia nu sɔɔ anu ta bɔɛ nu tɛɛ ani ya fɔa andɔ oo mu papa mu ba nu bɛ nii fiyabɔɛ yɔ anda kɛmɛɛ wa ma mu ye. Kɛmu lɔɔ mu kuŋ kuŋnda mu kuŋma kaŋɛ mai kambá sáá kambá a ganaa lɔ, fiyabɔ fɛjajáa bɛ sɛtija kuma. Jáfeŋɛ a fɛɛ a tɔɔma ko, kɛ yaa fɛe i ya kɛ ko bɛna lɔ, i ma a fɛɛ kɛ ya táa <hesitation> i táa i feŋ nu saŋ i bɛ a jaowa a tia bɛna. <hesitation> ya a mae kɛnu ai tia taai ko i bee kapáa bɛɛ fɛɛ ya i waŋga bɛɛ i kuŋma, bɛmaã hiŋi i bɛ jáfeŋ fɛɛ na i ya jaowa, i bɛ jáfeŋ fɛɛ nu i bɛ a jaowa, leŋɛ nu bɛ i bee bɛ anuã maãkɛ kii fɛɛ ya, i bee feŋ fɛɛ ya i to a ma anu ye. Komu lɔɔ i tia a lɔ, i tia lɔɔ nimisá kpandá lɔ, amu i jɛɛ i kɔyaa bua lɔ, i kɔyaa nimisa lɔ, i bee ya leŋɛ nu nafáa, kooko bɔɔ bee tia kɛmu kuŋ tia nafá ko ko i to a ma anu ye. I tia lɔɔ nimisá kpandá lɔ wa ai toa kambá ai ya tée kee, ya fáae wɛ i bee kuŋ koo ko fɔa kambá tina, ai to fɔɔ ya ya nimisá <hesitation> i bɛ dúunyaa lɔ i ma kobɛna bɔɔ ma ya leŋɛ nu ye, i ma a ma ya mɔ bɔɔ ye ai to fɔɔ lɔɔ i ti i bɔnu fɛɛ, bɔ bhii bee a fɔa a lɔ kɛmɛɛ makɛɛ, kɛmɛɛ wa nyi ya koa, i sɔa lɔɔ bɔ fɛɛ kemu yaa fɔa alɔ jayaa ma, jayaa bhii zii be táa i la kaŋgokaŋ bɔɔ a yɛ i jɛɛ ya kpáa a bee táa i la jáa, nimisa kpandá mu ai tia wɛ i ye.